<noise> chokole cha nhea nalesanaho kepatakomnento nwari, kwa sababu arii domonde ni mundi mwenega nkarene nekepate ngwasogokere. Omaana owarwenebe nutanoasiri chorosintonto nyo warii. Alafu kootugire maswala ange atanga kurekure vingi vio vingi visu kevyotangana sana, kwo ni bora oloyevyii komboasapotri noare nochakorichako cha marwazo kotumia ko kera sinku. Siku yana korevia norwazo kubadilisha isopene korokona labda nateta kapesa kidutu nadenvwaze kabhilisha ndabhuna na nso kurstianga lakini hasa niwarema cheche karuwa na upate kaa kirahisi sana koninyeto.